Nijool béjoow béganul waamé nafa yara bunakoor; bunakoor, alá boot ésooŋ aan arégénimé simiit aw boot énakool. Ēmanding do gurégémé buña, mais nang unakutool mat kaan bunakoor écimé gurok kahi aw, aw utuhéén mé kahi, kahi nawawaar anaki; aw may babaaj atuhéni nunakool. Ēcimé nak gurogul kahi unaak abajahi mara ha abaji; asiil arok do bunakoor, émanding gurogé ubuñahoral.